No ega väega midägi vaia ei olõq. Ujomisrõivaq ja käterätt, saa ilosahe nakkama. Õnnõgi, et ku määndsegihe <hesitation> äkilidsembä huuga jõkkõ minnäq, sis <hesitation> tulõ kaiaq, et saq ärq ei vuulaq.